די צוועק פון פירהאנג איז צו האלטן די מענטש'ס פריוואטקייט אינדערהיים דורכאויס'ן טאג, און ביינאכט ווען עס איז ליכטיג אינעווייניג מאכט עס מען זאל נישט קענען ארויסזעהן אינדרויסן וואס טוט זיך אינעווייניג, און בייטאג ווען עס איז ליכטיג אינדרויסן מ'וויל עס זאל זיין טונקל אינעווייניג טוט מען פארמאכן פענסטערס און פירהאנג און אזוי קומט ליכטיגקייט נישט אריין.